<hesitation> طبعا، أجيد السباحة. أنا أحب أجيد السباحة، لكن ما أستطيع أعوم في العاصفة. صعبة وايد حيل، يعني ما أقدر، <hesitation> يعني أطوف عوم، <hesitation> في والدنيا عاصفة. ودي غلط وخطر علي بعد.